kolsvört skýrsla um braggamálið sýnir að lög og reglur voru þverbrotnar og borgarráð fékk villandi og beinlínis rangar upplýsingar um stöðu mála borgarstjóri segir að mjög margt hafi farið úrskeiðis landlæknir segir að ástandið á bráðamóttöku Landspítalans sé óviðunandi skortur sé á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og álag of mikið eftir að drónar sáust þar í gærkvöld öllu flugi um völlinn hefur verið aflýst og ferðir á annað hundrað þúsunda farþega eru í uppnámi hægt er að njósna um ferðir barna sem ganga með

af ákveðinni tegund talið er að um þrjú hundruð slík úr séu í notkun hér á landi Neytendastofa vill að þau verði innkölluð

dúett Hjalta og kemur Ísfirðingum í jólaskapið með jólalögum á nokkrum vinnustöðum í bænum á lögreglustöðinni eru engin jól fyrr en dúettinn hefur komið við gott kvöld skýrsla innri

Reykjavíkurborgar um sýnir að sveitarstjórnarlög voru brotin verkefnið hafi týnst í kerfinu og nánast lifað sjálfstæðu lífi þá hafi borgarfulltrúar fengið villandi og jafnvel rangar upplýsingar um stöðu mála skýrsla innri endurskoðunar er rúmlega hundrað og þrjátíu blaðsíður að lengd en hún var kynnt í borgarráði í dag helstu niðurstöður eru að kostnaðareftirliti hafi verið ábótavant við lög innkaupareglur starfslýsingar verkferla ábyrgð og forsvar hafi ekki verið nægjanleg engir skriflegir samningar voru gerðir borgarráð hafi fengið villandi og jafnvel rangar upplýsingar og sveitarstjórnarlög verið brotin í skýrslunni segir enn fremur að eftirlit með verkefninu hafi að flestu leyti verið ófullnægjandi svo virðist sem verkefnið hafi lifað sjálfstæðu lífi án aðkomu annarra en þess þrönga hóps sem hafa verið ákveðnar reglur og þjónustusamningar og verklagsreglur til þeim var ekki fylgt kostnaðaráætlanir voru ekki gerðar eftirlit var ekki eins og það átti að vera ákvarðanir voru ekki teknar eins og hefði átt að gera borgarráð fékk ekki þær upplýsingar sem það

að fá og þetta er allt

skýrt í skýrslunni og það er bara mjög alvarlegt skýrsluhöfundar gagnrýna sérstaklega ákvarðanir fyrrverandi skrifstofustjóra skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar en

hann hefur þegar viðurkennt mistök í málinu í skýrslunni segir meðal annars að hann hafi ekki sinnt sinni með því að fylgjast með verkefnum skrifstofunnar og upplýsa sína yfirmenn og borgarráð verkefnið hafi einhvern veginn gleymst og týnst meðal stærri og meira áberandi verkefna þá telur innri endurskoðun að frumkostnaðaráætlun hafi átt að hljóða upp á þrjú hundruð fjörutíu og fjögur milljónir en ekki hundrað fimmtíu og átta eins og gert var í fyrstu framúrkeyrslan hafi því numið áttatíu og einni milljón verður ekki einhver að axla ábyrgð það er alveg hárrétt það fór mjög margt úrskeiðis en eitt af því sem kom strax fram í umræðunni og mér hefur fundist einkenna þetta mál í upphafi

héldu á verkefninu og báru ábyrgð á því í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar viku sér ekki undan ábyrgð á því og könnuðust strax við hana

dagur muni á næstunni ásamt Þórdísi Lóu og Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks móta tillögur til að bregðast við niðurstöðum skýrslunnar þú varst æðsti yfirmaður borgarinnar ef svo má orði komast á meðan þessi mistök voru gerð ert þú rétti maðurinn til að leiða þessa

já ég ber auðvitað ábyrgð á stjórnsýslunni sem æðsti

og þar með öllum ferlum í þessu máli voru ekki gefnar upplýsingar til mín borgarráðs eða annarra og

við verðum að tryggja að það gerist ekki aftur þetta sagði

borgarstjóri í Ráðhúsinu í dag hér

þetta er ekki pólitískt plagg heldur staðreynd

horfast í augu við samvisku sína

er í fortíðinni og það þarf að

og áfram verður fjallað um þetta mál í Kastljósi í kvöld því þar mun Dagur b Eggertsson borgarstjóri sitja fyrir svörum

úttekt landlæknis á bráðamóttöku Landspítalans

ástandið sé óviðunandi álag sé meira en deildin ræður við og hjúkrunarrými skorti forstjóri spítalans fagnar því

að landlæknir taki undir áhyggjur á spítalanum í minnisblaði landlæknis segir meðal annars að sjúklingar á bráðamóttöku þurfi að bíða lengur eftir innlögn biðtíminn er nú tuttugu og þrír tímar miðað við sextán komma sex

í fyrra dæmi eru um sextíu og sex tíma bið og að sjúklingar ljúki meðferð án þess að hafa komist á viðeigandi deild álag á hjúkrunarfræðinga eykur hættu á

á því að eitthvað fari úrskeiðis slíkum atvikum tengdum umhverfi og aðstæðum á deildinni hefur fjölgað á árinu sjúklingar sérstaklega aldraðir sem lokið hafa meðferð á spítalanum geta margir ekki útskrifast þar sem úrræði skortir utan sjúkrahússins sá vandi hefur farið stigvaxandi þessi vandi endurspeglast í háu nýtingarhlutfalli legurýma sem er hærra en æskilegt er á það sem okkur finnst alvarlegast í þessu minnisblaði er þegar

getum ekki tryggt fullnægjandi þjónustu og öryggi þeirra sjúklinga sem

spítalinn hafi undanfarin ár varað við vandanum og bent á að hann fari vaxandi við hefðum vilja sjá fleiri hjúkrunarheimili risin nú þegar en raunin er á höfuðborgarsvæðinu en nú er verið að bregðast hratt við þar

innlögn lengist um þrjá til fjóra tíma það er full ástæða til að hafa áhyggjur það er gott að sjá að embætti landlæknis staðfesti þær áhyggjur okkar og að heilbrigðisyfirvöld taki þetta alvarlega Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra vildi ekki veita viðtal vegna málsins en sagði í samtali við fréttastofu að mikill þungi væri í minnisblaði landlæknis þær aðgerðir sem nefndar eru

þar séu allar í farvegi með einum eða öðrum hætti

árið tvö þúsund og sextán hefur verið vaxandi þungi og erfiðara að bregðast við

að efla þjónustu við við þurfum að ráðast í þennan bráðavanda við þurfum að ráðast í þennan bráðavanda

flugvöll við Lundúnir hefur verið aflýst eftir að tveir drónar sáust á flugi yfir vellinum í gærkvöld lögregla leitar enn að eigendum

hundruð ferða hafa felld niður þar á meðal til Íslands drónarnir sáust fyrst um níuleytið í gærkvöld yfir

flugvellinum og síðan þá hefur völlurinn verið lokaður öllum ferðum var aflýst í dag þar á meðal til Íslands það eru um sjö hundruð og sextíu flugvélar sem áttu að taka á loft

með um hundrað og tíu þúsund farþega nokkuð ljóst þykir að drónanir voru beinlínis notaðir til að trufla umferð um tugir lögreglumanna hafa í dag leitað að þeim sem eiga eða stjórna þessum

meðan er völlurinn lokaður

í gærkvöld

sem eru markaðsett sem öryggistæki fyrir börn framkvæmdastjóri

segir að hver sem er hvar sem er geti njósnað um þann sem er með úrið og fylgst með staðsetningu hefur kannað þrjár tegundir af frá jafn mörgum framleiðendum sami gallinn var á þeim öllum með tiltölulega einföldum hætti væri hægt að fylgjast með þeim sem báru

eitthvað sem öryggi sem við teljum vera gríðarlega óöruggt þið gætuð jafnvel kortlagt ferðir fólks með þessum

já við getum sótt sótt hnit og raðað saman þannig við sjáum nákvæmlega hvert hvert fólk

ferðast með þessi úr á hendinni þetta er ákveðin njósna fúnksjón látið úrið hringja í

símanúmer sem við ákveðum og hlustað á það sem er sagt í nálægð þess sem er með úrið án þess að viðkomandi hafi nokkra vitneskju

samband við úrið hans og ég gæti hlustað á samtal þeirra hvar sem ég væri í heiminum Neytendastofa hefur bannað sölu og afhendingu á krakka

þá hefur Neytendastofa gert kröfu um að seljandinn

og hefur tvær aðrar tegundir

til skoðunar en það eru mörg úr í notkun í dag við sjáum á okkar korti að þessi tegund

eru yfir þrjú hundruð úr á Íslandi við erum með aðgang að hundrað og áttatíu þúsund sú ákvörðun Bandaríkjaforseta að kalla herlið heim frá Sýrlandi gæti aukið mátt hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki þetta er mat prófessors

í Mið Austurlandafræði sem segir að Rússar geti nú nánast ráðið framtíð Sýrlands einir

Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að hann hygðist kalla um tvö þúsund hermenn í Sýrlandi heim á næstunni Magnús Þorkell Bernharðsson segir ákvörðun Trumps hafa komið flestum í opna skjöldu hið jákvæða er að vandamálið í Sýrlandi er vitaskuld sú að það er svo mikið af vopnum herliðum þarna svo mikil spenna og svo mikið af stórveldum sem eru að skipta sér að þessum málum

minnka spennuna hins vegar geti þetta skapað tómarúm sem aðrir líti á sem tækifæri ef Bandaríkjamenn sem hafa stutt stutt sýrlensku

að þá koma Tyrkir til með að líta á

láta til skarar skríða gegn sýrlensku

koma í veg fyrir frekari uppgang Kúrda í Tyrklandi Rússlandsforseti í dag Pútín hefur lýst yfir ánægju sinni yfir

þessu og ég held að margir á svæðinu líti svo á að þetta sé hálfgerður sigur fyrir Rússa núna geta þeir ákveðið nánast framtíð Sýrlands einir sér og Bandaríkjamenn eru eru að veita þeim þetta tækifæri með þessum hætti opinber skýring Trumps er að tekist hafi að yfirbuga hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið Magnús segir það ekki rétt

stjórnvöld í Sýrlandi hafa náð aftur mörgum landsvæðum en hafa þau unnið stríðið þetta bendir allt til þess að fyrsta lagi vegna þess að ýmis stórveldi sérstaklega Rússland og Íran vilja gjarnan hafa það þannig hann er ekki búinn að vinna þetta en

en leikurinn er næstum því búinn og hann er með með með forystu stjórn Persónuverndar fjallaði í dag um svokallaða Helga Þórisdóttir forstjóri Persónuverndar sagði í samtali að ekki væri hægt að greina nánar frá stöðu málsins fyrr en á morgun þegar búið væri að kynna hana málsaðilum einungis að hefðbundin málsmeðferð væri í gangi sem kunnugt er sendi lögmaður fjögurra þingmanna

Miðflokksins erindi til Persónuverndar þar sem þess var krafist að fjallað yrði um upptöku sem gerð var á tuttugasta nóvember síðastliðinn yfirvöld í Danmörku og Noregi biðla til fólks að horfa hvorki á né dreifa myndskeiði sem á að sýna morðið á annarri af tveimur ungu konunum í Marokkó morðin eru rannsökuð sem möguleg hryðjuverk en þrír menn með stóra hnífa voru handteknir í morgun Maren tuttugu og átta ára var frá Noregi og

tuttugu og fjögurra ára frá Danmörku þær stunduðu saman nám í Noregi og komu til Marokkó níunda desember meðal annars til þess að klífa hæsta fjall Norður Afríku báðar voru mikið fyrir útivist og vanar að spjara sig í náttúrunni og voru þær á ferð án leiðsögumanns danska Ríkisútvarpið greinir frá því að það sé fremur óvanalegt á þessu

svæði flestir ferðalangar sem hyggja á fjallgöngur njóti leiðsagnar fjórir karlmenn eru grunaðir um aðild að morðunum og hafa allir verið handteknir málið er nú rannsakað sem möguleg hryðjuverk danska leyniþjónustan vinnur nú að því að sannreyna myndskeiðið sem Al fullyrðir að sýni aðra konuna

á háls talið er að morðin

Íslamska ríkinu það hefur þó ekki verið staðfest samtökin hafa ekki

yfir ábyrgð á en stuðningsmenn samtakanna hafa fagnað því búist er við því að Efling v r og Verkalýðsfélag Akraness skjóti kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara á morgun efling ákvað í gær að kljúfa

sig úr samfloti með Starfsgreinasambandinu og afturkalla samningsumboð og í morgun ákvað Verkalýðsfélag Akraness að gera hið sama

niðurstöðu formannafundar Starfsgreinasambandsins í síðustu viku þar var tillaga um að vísa deilunni til sáttasemjara felld með ellefu atkvæðum gegn sjö fleiri félög innan

Starfsgreinasambandsins íhuga að afturkalla samningsumboðið þar á meðal stéttarfélagið Framsýn á Húsavík en ákvörðun um það verður tekin á milli jóla og nýárs

á Ísafirði æskuvinir úr Bolungarvík hafa í sextán ár spilað á vinnustöðum rétt fyrir jól og komið Ísfirðingum í jólaskapið ár hvert rétt fyrir jól fara þeir Hjalti og Muggi á stjá á Eyrinni á Ísafirði og hvaða lög eruð þið helst að spila jólalög jólasveina einn og átta er eitthvað

í uppáhaldi já jólasveinar einn og átta Hjalti og vinna saman á höfninni á Ísafirði og hafa gert síðan tvö þúsund og tvö við erum alltaf að syngja saman í vinnunni

vorum vinir þegar við vorum litlir strákar í Bolungarvík svo skildu leiðir í nokkra áratugi og bara að hafa gaman finna jólabarnið í okkur allir sammála um það starfsmenn hérna í lögreglunni að jólin mega koma þegar koma jólalögin veistu Hjalti hvað

sextán ár sextán ár og það stendur ekki til að láta af hefðinni nei það eru svo margir sem eiga von á

sjúklingar á barnaspítala í Washington fengu óvæntan glaðning í fyrradag þegar Barack Obama fyrrverandi forseti Bandaríkjanna kom í heimsókn þá að veðri áfram er hæglætisveður á landinu þótt kólni aðeins til morguns

sunnan og vestanverðu landinu en lítils háttar rigning eða

hiti um og yfir frostmarki við ströndina en vægt frost í innsveitum Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfréttir að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

með íþróttafréttir kvöldsins tottenham og Chelsea komust áfram úr átta liða úrslitum enska

deildabikarsins í fótbolta í gærkvöld tvö mætast í undanúrslitum keppninnar Sif Atladóttir landsliðskona í fótbolta og leikmaður

í liði ársins í sænsku úrvalsdeildinni og Marcel Hirscher varð í dag sigursælasti skíðamaður Austurríkis hirschel er efstur í heildarstigakeppni heimsbikarsins í alpagreinum kolsvört skýrsla um sýnir að lög og reglur voru þverbrotnar og borgarráð fékk villandi og beinlínis rangar upplýsingar um stöðu mála borgarstjóri segir að mjög margt hafi farið úrskeiðis landlæknir segir að ástandið á bráðamóttöku Landspítalans sé óviðunandi skortur sé á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og álag of mikið

meiri háttar röskun hefur orðið á flugumferð um

flugvöll nálægt Lundúnum eftir að drónar sáust þar í gærkvöld öllu flugi um völlinn hefur verið aflýst og ferðir á annað hundrað þúsunda farþega eru í uppnámi hægt er að njósna um ferðir barna sem ganga með af ákveðinni tegund talið er

að um þrjú hundruð slík úr séu í notkun hér á landi Neytendastofa vill að þau verði innkölluð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

næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf